हेजहॉग आणि पोरक्युपाइन जश्ये जनावरांग कट्टे असता जिथून तेह स्वताक वाचोवपाक वापरपी। तिंका कोण मारपाक येता जाल्यार तेह तिंचे कट्टे फुलोइता। हे कट्टे कोणांग लागले जाल्यार काडपाक खूप दुखता। या लागुन दुसरे जनावर तिंचा लागी सुद्धा वाचना। पोरक्युपाइन चश्ये आवाज करता नालयार पाई मारता की दुसऱ्यांग करूनि की तेह असा म्हणून। तिंचे शेपडी सुद्धा घोट असता, जाय पडल्यार पोरक्युपाइन जाडा चेर सुद्धा चडपी। हेजहॉग थोडे अलग असतात। तेह बोल कश्ये तिंचे आंग गोल करता। तेह अशे खूप वगोत रवुंग शकता। हेजहॉग चडशे रातचे जागे रवता आणि जाय तेह करता।